<hesitation> Hagniny leha <hesitation> heverina hoe mampitombo hery zao e, <hesitation> araha, ino ma e haninkotragna jiaby regny ôhatra hoe: pomme de terre a, vary, ambazaha, sahôgno, tsakotsako, de ankotrana hanin-kotragna koa voankazo koa mbô agnisan'ny mampitombo hery de ankôtrana voankazo koa <hesitation> voamaigny.